बेरेस्तार मुझें थर्सडे, हो आठवड्याचो चवथो दिस जावन आसा अनि आमचा गयों खूप आसा देवान चो दिस मणून म्हणतात अनि त्या दिसा आमचा घरान शिव्राग रावतात अनि नुस्ते बिन खायत। ह्या दिसाक इंग्लीश उतार आसा थर्सडे जे नॉर्स गॉड ऑफ थंडर, जो थॉर जावन आसा तेंच्या वैल्यां पडळला आसा।